Bunday holatda men biror alifbo yozilgan qog’ozni topib, undagi harflarning ustiga oyog’ni qo’ygan holatda yoki komputer topib, uning oldiga borib klaviaturalarni bosgan holatda muloqot o’rnatishga harakat qilgan bo’lardim.